Yala anwar oda uwo teredan asikira, salalo tosko, matbakhlo kemso, hammamlo dija <hesitation> balakona nilo gorjo. Bolokonani isaata gabli kam yomin gablilo nurtani dijondo gairso.